Boy cholli mbolwaana ta ko'e mum, cholli e mbolwaana ko'e mum e dumbuki ɓandu e doggudu e ɗemgal ɓandu e bojji jemma e nyalauma dungu e sheeɗu e nder ladde ko e gelle.